Ман афзал медонам ба театр равам. Дар театр ҳиссиёт ва ҳикояҳо бо забони оддӣ ва равшан ба тамошобин расонида мешавад. Барои ман театр беҳтар аст, зеро ман мехоҳам ҳикояҳоро бо наздикӣ ва осонӣ дарк кунам.